Oimeyave kia nunga sereraja <noise> iruvae tetapeyave oi jokpe mimbaretaimiari vae kiraitapa amae jeje <noise> mbaepa ayemboeta suguireta ayemboeta suguiretako jae mbaetiko yande ñanemiariguiño <noise> mbae yaikatua yayapo jaema <noise> jokogui sepuereta amborireta kiraiko oiko kavi vaera tentape